لا تتكلممع الماضي اللي انت عارفه عشان تحاول تغير من اللي انت عملته ولو ان دا هيبقي صعب لان اللي انت عملتت دا مكتوب وكدا كدا هيحصل بس انت متعرفش المستقبل فيه ايه عشان تتكلم معاه، فأنت في ايدك الحاضر ولو هتقدر تعمل حاجه يعني الحاضر دا في ايدك هو المستقبل، انما لو هتكلم من نفسك لو هتغير حاجه اكيد هتغير من الماضي.